മലയ്സിഅ'സ് നതിഓനല് ലന്ഗുഅഗേ ഇസ് മലയ്। അ ലിത്ത്ലേ ഏന്ഗ്ലിശ്, മന്ദരിന്, തമില്। ഇത്സ് വേര്യ് ഏഅസ്യ് തോ ലേഅര്ന് ഇത്സ് അ ലോന്ഗ്। സ്തോര്യ് മലയ്സിഅസ് മോസ്ത് ഫമോഉസ് ദിശേസ്। അരേ നസി ലേമക്, രേന്ദന്ഗ്, ലക്സ, സതയ്। തേഹ് തരിക്। മലയ്സിഅ'സ് ഫൂദ് ഇസ് വേര്യ് മിക്സേദ്। ഥേരേസ് ഇസ്ലമിച്, ഛ്ഹിനേസേ, ഹിന്ദി ഥേരേ'സ് അ। ലോചല് ഫേസ്തിവല് ചല്ലേദ് പര്ബല മലയ്സിഅസ്। മോസ്ത് ഫമോഉസ് ലന്ദ്മര്ക്സ് അരേ പേത്രോനസ് ത്വിന്। തോവേര്സ് ഭതു ഛവേസ് സുല്തന് അബ്ദുല് സമദ്। ഭുഇല്ദിന്ഗ്, മലച്ച അന്ദ് ഗേഓര്ഗേതോവ്ന് ഇത് ഫമില്യ്। വലുഏസ് അരേ വേര്യ് സ്ത്രോന്ഗ് ഥേയ് രേസ്പേച്ത് ഇത് അ ലോത്।